Polonia pegua reta jaeko semana santa jae iyarete reta o pascua jei va jare esmigus jare dingus jaereta jeko jaeko oyapo reta oñonoreta ia re va jare jukurei oyetio reta jamea jukurei jaereta oñeñono kavi.